Maro karaza, samby mana ny tsirony zany ataontsika hoe divay fotsy zao: igny somary maherihery; ny divay mena koa zany igny mamy sady matsiro fa misy moa zany tampohin'olo toaky izy io, samby misy ny tsirony io: misy asian'olo toaky, maro karazany raha aharon'olo aminazy zany e. Tsy <hesitation> tsy voafaritsiko ah zao divay zao fa izy samby misy tsirony.